Okai tang bivilai ina kuk aino ina kara bukbuk buke ta rais ta sosopan von aroi e kapi pai, pai sang ta kap rais, voneng nuk noni pana nuk kuge kapkap etua lo lana sosopan aino na ina lasinuge la ta sosopan ro lo ngata ta ngata ngata gimas rangrang ga ro emuk enuk titivai laman ro tang sosopan rais emuk lasunage ta ngata auneng nuk lasunage lo tang ngata ta laman nuk tiva tuagi gi mas etong mana tang rais lo lata sosopan pena gimas kugul emu nuk lasige lo lakotong e ngata no tangimas ramramai aro, no tang gun go ata gi ramram ta sosopan rais anua lasinu gi lakato ngata ga wo gimas sak kai ma soka ro ita tang gun no ngan nuk kani gatke e nu kaikai ina tang pelet kana kam tang ina ta matani ta ma vorik sinuk a kul arik ngan tapok a kai mas sai aro erik ngangas ina ngani ta pok lamas sai aro giro sakania